Yele yane neu e hono saesepue deho wake waile mewai waile yane la'iyane mu lepai wake waki leideho sapai yele mule yele lawate yele ka'ida yele utalapina yele wale yele ulupui yele makoki mate yele sae sepue de lai nai wake waile melai yane moho lai pai mulua le'e nase kaitia tukanya hede'i me matai mahapuni matai mahamoa mapunu yana sauupa oho akuiise kaitia ho si'i ane ma'isale si ane ma'isale sitai sitete meuta sitete me uta loi si ne'eu wo hoho'e sipilalu si tekei sei woho'e nou lae ya si hono maesa'e sihono maisa les Se maisa daisepue olalia sitai sihamoa i sitai sihamoa sitai hamoa keuho sitanya tina pui pui tuka mahu mahu dawese sisileu nasesi taik keu wei silau si ane anea silau liki tini silau weda pai tuka sihamoak keuho sisuku mu lua sisuku sapa sisuku iyana ka ida neko sipunulu olai si hodolu wakenya sikokona sihodolo wakenya sikokona tuka kokona koho eikenu'i kokona tu ekelu tuka dapa dopa'i natuka sena si anek kuehu yele luwei sipuyelu nasimau se ede sirei uwew yele awe wai luma se awe si'ane ho holali a siho ni'a elu siteti yaule siute waka yaule neduwe utana launi ola'ie siamea a'u loke sipuyeu loke holalie si'ane se si'ane kite si'ane duwe silikitinia siweda ko si'ane ane seputu kasi kule situe pui dawese Sitae le'e sitaele'e sitae hamo'a dame sitae hamoa dame tuka maho maho i dawese sileu nasileuk keu amaule silau humulua silahu sapa silahu iyana na sesileuk keu ho yame ape wadado masenane ni lepai a'ane neho ane moluyele ane saupayele na keu sae sae maloi na sae sae i tana niye'e tana sapa itana mulu nae oto weleyele i'umue yele e hamiyae wakeyau yele utei waka yaule neiken asai sai pai ma'ita'e na eke maikaitia wesi ipene awe maile tuka tina pui nena sipeneu tuka sipeneu tuka tina pui pai mikunele nama yani samo'o sitae le'e na sitai heduwe le'e sehakuse silau ane anea netuka sitai wei ona sia wei dimatinaene neke dawese sileu wailuma mesiteike apu esi mo peliwa kuinesi nesitai wa akuse manawa sitai hale ta esi nake se halepetade paise Akuse me suka helae akuse luku kalik halepe tanya amauko na lipe tanya ama ko akuise manawa pai mapina homo nama wa nawa si tete sikuka adipete neke tuka adipete kuka dawese sihono maisa siso'e maisa manawasi kuka nena se mapina sisoe lo kokeho utane ei utane usu loke dawese mulua neu sepulu we usu wake nou hisa kuwei neli e'usu le'i pai ewainya hade pei te usuna utane yele yane yele saupai yele kaida nesepulu na se halapete sai na sihonoi keuho simau leko ma'ita'es sepu sepu deu ma'ita waila ledo apia me ane ne de na kaitia se'eke sile'uwelu nede dawese si pakri sai sai ni e se he'leuweloke yamane olalie siame awe yamedo na ma'aneu lupai ane anea sai sepulu hapai ho he wai lalei mo'o